<noise> खास गरिबटि त अर्खाको मासु खान भुण्योको नैतिकता त नाइँ हो। क्याकी मासु भुण्यो कि हो अर्खा को प्राण हो। हमरा पुर्बज भुन्थ्या मासु नखन्यावाला मासु खान नाइँ हो मासु खन्या प्राणीका दात तिखा हुनान। तिन अनैतिक हुनान, घमण्डी हुनान। औरको भुण्योको नाइँ चेत्ता भुन्थ्या, तबै तिनुइ आधार हेर्द्द्यौ भुन्यापाछा अर्खा जनावरको मासु खानु नैतिकता त नाइँ हो।